mbaam de am na, mbaam ak <hesitation> bë- bëy boobu moom bu la jegee danga xam ne xet bi boobu mooy xet waaw dangaa rawale kenn du nokki wexeñ moom moo gën a bon xet waa ci rab yi yi ma xam. Boobu bu sànnee ngelaw rek kenn du nokki léegi wexeñ ki gën a kii la ki gën a xet bari xet la, mbaam mbaam kër ñooñu xet nañ, siketi bëy loolu tam am na xet gu bon.